अगर मोर हिसाब से बोलूं तो धर्म के बिना जीना मुश्किल त। हवेल काबर की हर धर्म एके चीज सीखते आऊ ओ हे इंसानियत। आऊ धर्म के सहारे हे लाइका मन डर के रहते।